Hendem bawi halde halla bassi yakunɗe kore nore e kore du sude, tampodiri sanne. Faa ɗun waɗi sabaabu jaati ɗenɗon gelle ɗiɗi peccaama, homo fuu ana jogii kaananke muuɗun. <hesitation> Ɗun yo huunde mawnde e issaa leydi maɓɓe ndii, leyɗe maɓɓe ɗiɗi ɗee jonkaa.